Karazagna dinôzôro zany ndreky zegny efa elaela e fa ela tsisy tambonin-tany teto fahita efa amina dessin animé na amina filma igny fogna mahita izy de misy le lava tenda be regny, misy le lava be regny, de misy le maventy be regny fogna de misy le madiniky hely fa izy kara dila mandiniky.